Livi vidaso ye kuuso ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n ñayivi nka xi kuja'aso ye iyo ɨ́ɨ́n iyo ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-ɨ́ɨ́n preciu nka lo ya'viso kolo ña'a, xi ñatu, ñatu, ñatu preciu ɨ́ɨ́n-ɨ́ɨ́n vida ñayivi humano.